कॉफी बनाने की मशीन। कॉफी को जल्दी और सुविधाजनक तरीके से तैयार कराना होतो है। या एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो तो। जो कॉफी डब्बे या पाउडर से ताजगी से भरी कॉफी बनाते हैं। कॉफी बनाना; कॉफी बनाने की मशीन का सबसे बड़ा उद्देश्य काफी तैयार कराना होतो है। इसमें पानी और कॉफी पाउडर डालकर मशीन अपने आप कॉफी बना देती हैं। जिसमें आपको कॉफी बनाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। समय की बचत: कॉफी बनाने की मशीन में आप बहुत काम समय में ताजगी इसे भारी कॉफी तैयार कर सकते हैं। यह परंपरिक तरीके की तुलना में बहुत तेज होता है। और आपको इंतजार भी नहीं करना पड़तो। आसान उपयोग: इस मशीन को चलाना बहुत आसान होतो है। आपको बस कॉफी पाउडर और पानी डालने की जरूरत पड़ती है। और मशीन बाकी काम खुद कर देती है। इस प्रकार कॉफी बनाने की मशीन का मुख्य उद्देश्य कॉफी को जल्दी व स्वादिष्ट तरीके से करना होता है।